Iningi iwonike tata kwaneila teta kshaka alafu mama kwanaile teta kshka kainkawa wakato wa tutese ngi manye iteta gavende teta kshka navohe. Iiih babu na bibi ngeva kolia funga kula m- maifa